Kokati neng kere teneng ko munge kere geniong ping banoi e banoi banoi ma mongo monge kere geniong ping ngeng pe paie bela mang geng tambuol be lemang, kong mongo kengiong ping pangoi kengiong ping kempi. Komunge genion ping ngembe kamang kom mongo kere kempi tongi munge ginng ngeniong amang rong kongonge kere kingong pangoi, kongong kingong pingso galampe nangonge kengiong pinge pengina komang kengiong eango ka ngo kengmpi komongo kingong pangoi pingso. Monge mungo geniongea mang rong komete poiko nete gerel poi repel tambuol, be gerel oro nete nanepelane ko nete keriong pinge kinong pisogalmampe namang kengiong ngane kane kapima. Oia komongo kere kempima tongi, ko munge ngema rong oia, konete kinong keniong ping poi piso galma karu tuang, oia komongo kingong keniong ping mogo kere pingso galma tongi ko mongo kere pangoi elea kagere kong teato pitei tente, munge ngeniong ea mang kere gilo mang ngeniong, rong manga na kempi mea ko manga na pangoi pingo galme ea ko manga ngenalema iong el kelabu kelong, kemange munge kere geniong eatone ere one geniong rong, geniong eamo geniong rong kamo gobikal kaite gunonimpe, manga munga na ngempi te gunonimpe ping teang ma, ko mute kere geiong rong oia mute kere mo mangiking oma gobikel te gunonimpe, oia ko mute geiong rong oia rong mange mana lamong mota kere geingea mo rong ka mo gel kai le gunonimpe. Komuta geiong rong oia, ko mute kere gepima robi, ko mute mema geiongea mo rong ou munge kere ibi pinae runima, ko ngo kempimea. Oia mung geniong ping rong oea ko mange teaai ipai kiono kong mure munge mange moti ruobel kela tining ere no ninionel ning ral ko mure nengma mo rong oia nete keniong ping nete kere poi, ko nete kenong pinge kinong piso gal temampo lamong mange elea karege kong ko munge ngepieng lene, munge nge pieng lenegtea long rong karu neng geniong ping kaneng ka tea binso pako pel kelangbuolmbea, karu katea biso pako pelteimbuolmbea. Kanueng gerel song ngena lema puko pel kelabul kel ong koing neng gerel gempi mai pako song el tambuol, koing mure munge kere ngenama ngeniong, koing mure boi mure ka gompolo itogo munge keteneng i karege munge binso meng song naneng kamong karo ningea temampe i kolo robu neng kere banoi ginong eangenge ngi ruonel be ngeneng teneng neng kere ngeniongea neng pama koio no karu neng ginong geniongpea rungeama. Ginong runga ma kong oea munga rong gempi temampe bi. Ko munge geniong pinge ngempiea tema mango poko pikapeng ok gunonimpe, naneng ngeniongea neng rong karu mure kere geniong ping. Kere geniong ping bone poma rong na neng ipo kate te te temampe karu neng ngempi te gunonimpe koing mure ruama geniong rong mangatemabi na mura na geniong ping boi biso galma, ko mure gerel gepi kai gunoni pe meng. Oia ko mong pati pa ong teng peleng pati neng ke rungeambe karu gempi te gunonome ere kanu oro tineng gerel teneng genemongea. Munge gel teneng ngenemongea kate gempi etea, pakete mangruama ete a oro munge gerel teneng genemongea. Munge gerel rungama ping ngoal neng song, gerel rung ama ping geniong ping gel gimboro meng song, gerel rungama ping geniong ping sompolo neng song oro neng katea ngi rungea gempi. kata runga ka tea ngi ninge mong karu geniong ping <hesitation> karu banoi gea gilne kale pati pelmong neng karane kalong ong ele gelabe. Oro pati neng gerel ngeling meng teng el el temabe, patineng ngeling el tanabe mo kevove oro ti ka gelave be bete ong bamong neng rane kalong mokae mapete ong pi mong neng ngeniong ping ngoalema. Oro pati neng gerel teneng ngenemongea. kopa kere no neng pelengea gel potompe iongea ping ke tea rongea tesonea. Pa gel oloneng iong poto kai kelabumbe gel bikel gong gel bi pi kil pel ka tea bineng rungea tesonea kata bi.

Mange rone ning mure geniong pinge gel bingea tema ingea golea, soka piel mong patipaong tang peleng kaiong gerel ti kamang rua tesono. Oro mongo mongomelo mongo rong gerel rong mang rueama lo, oro pati paong tang peleng pati ke eate kaeate, pati kaeatea ping no gel rua tekua rerueati te malipitea, oro pati gelea maloi bimbibe beongea bing neng gel gong tomoluombe sembe gerenebe. Geniong pinge gel geniong poea temalve bing bo pitibe koing neng gel guonobea, geniong rong mang maloi be benengea. Koneng gel banoi garuol ea temalve bing bo gompolobe tibea, kate mangrula tenalbemba bing karu neng ngeniong ping neoalove ere guonoi bea. Kopati kere kopati ne neiaro gal neng, tonge pati mang ka biso, oro mongo timangerel ngelalo gal neng ping neng gel bone poma, tonge bone poma ka mang, geniong ping bone poma kamang longing mang nging tenglo. Oro mango mungo kere bone poma teng kamang mongo teng, ko mongo ngeiaro galneng kang kang, kangea kenging tong ka pipuong songea pati paong song pelengea kate runga tesonea kopati neng ka gerel biso ete, pati ka gel pemu ete. Oro tineng pemuo be me, biso be me, egelabe me, mal oimbme peleng be mongolo, oro pati pa ong tang peleng tineng gerel gambu tingepereve ea gel le tomoiambea me, gel le tomo ea, patineng ngonikel tomo rong manga pemu pati pa ong tang. Kopati neng gel ngeniong ping katea mangneiamaea, ping munga ti geniong pinge, karu geniong ping teneng genekoiong me, ngenge koiongme lo karu bu naneng kamong gel na ea kaningeie, kaningeie oimbo kaneng. Ere ko pati gerelea, ko pati neng ngeniong ping a guono tema rabe ko munge guonabe tong genong ping guonobea manga maloi ba baneng, manga kualbe ba ba neng ba mong neng ngoealobe. Kopati paong tang peleng, patineng mongo ko mungo ngeniong pinge ngea umbulabe le ong lo, karu geniong ping nge, oro pati paong tang peleng pati neng ka ngena vimbul le ong. Karu ngeniong ping e, ngeniong pinge gambinonga ka olial sole. Pati paong tang peleng pati neng ka geniong ping ngambinongo ka olial sole tento mine sole, oro mange mongo lo nongo tungamalo keniong tong manga olial tane me momolo manga pa neng lo manga neng. Oro pati paong tang pelenges pati kata tempe pompe me onenges, ping kaneng ngeniong ping ngobung mea, ka ngeniong ping ngo te le olial tentomi sole. Pati neng ka rung ea te tang pa ong, oro mungo rungea ma mongo lo. Oro pati paong tang peleng pati ka eate, tineng gerel ningeama ping karu geniong ping nge ngeniong pinge ngo te le olial tentoni sole ti ong. Namanga molo neng, pati paong tang peleng patineng katea rungeama ngeniongea, oro mongo mongolo mungo rungaman manga pa olial tente solelo manga ninraga neng. Oro pati paong teng kaeate, pati neng ka ngeniong ping ningea peleng pati paong oro mongo kere mongo ea ko mongo ningama geniong rong oia manga pa olial lo manga mungane. Oro manga ere neng meng peleng manga ere ti ka gerel naneng mangeiong, kolo mungo ngeniong ping ngota le olial loti ong mongolo. Lamong na rungama lo, pa kere muropai ti eareve kel neng, kolo mungo rungeama mongo lo geniong rong oia konongo ka gerel tenang, tenang. Nongo tong gerel tenang tenang peleng mange ka natesono ka nang onongo keniong ping ngota le olial tento mine sole, lamong na olial tente sole lo nongo tenang keneneme. Na olial tente sole lo no ka gel keniong ping pinso peme toma mpe. Oro pati paong teng peleng pati kate pati. Pati paong tang peleng pati ka gerel tetesono me mangeiong tang pati paong. Oro mongo mongo, mongo kere mongolo mongo gerel nongo tenang keniong tong nanga tenang lo. Oro pati paong tang peleng, pati paong tang pelengea pati kerege mangeong pinge tonge na olongabe me mangeneme, ko pati neng ka rung among tea pene neng elma maloiea. Pati neng katea rungeamong beneneng el kualbe, oro pati neng gerel geniong ping gel bine temalbe neng pelenging neng kae geniong ping rongo-e <noise> galubu gal neng. Tineng ka rongo kari gal neng, oro tingone peleng munge gerel ngena palalbe, ngena palalbe ing ruombolo neng gel ipukea. Komange teneng ima koing mange gel geniong ping banioi neng oma-ea, mange gel banioi neng ing mange ka gel katea oro mange gerel tenengea ima karu kere ealomeme oneng me. Pati paong tang peleng pati neng ngo nging le neng ngi tera rongo, ngo using le neng karo neng ngeniong ping gel ngoelping leneng me. Oro mongo mongo koio nongo tunga olial tento nongo tunga olial tento mine sole. Oro pati paong tang peleng nang ka tunga olial tento sole, kotineng ngeniongea genae, genae, <noise> neng kong gena orong manga olial tento sole gerel gena to ting banopea. Ko munge kere geniong ping oio neng nging terarungo ea, ko munge bane banoi ruombolo neng karu alo sabe alo mapoko me itelenengma, ealoma nengme karu gerel teneng meng song nging sabe. Komunge ngeniong rong munga ngolotu langeng ea, peleng ka runga olial tento sole. Mong mongo lo nongo tuntong a olial tento sole, oro pati teng pelng neng gerel gena neng nging banobea. Mange gel ngi ong ngitaong mong mongolo nongo tunga ama keniong tong olial tetituong, oro pati paong tang peleng, neng ka rungama rong olial ta tituo, oro olial meng tituo tineng gel gera neng ngi taong ngite ongea. Komunge geniong rong mangae olial manga olial teteng tea nengea, manga munga pa neng lo munga manga pamo le neng. Munge ka gel gena mo meng tituong mongo mongo, lo nongo tungama tong manga olial to tituo. Oro pati paong tang peleng pati gerel ngitaong ngitaong ngitaong ngitaonge, ko mange ngenge banoi genong ping bonelea nge tente nge nge banoi ngota le tente banoi ngenge geniong ngenge ngeniong ngenge ngeniong karunga ma. Oro mongo lo nengo keniong tong manga pe olial meng tituo, mongo mongolo nongo ngena keniong tong manga olial meng tituo. Oro pati paong tang pelengea gel mambai geniong rong manga gerel nging olialmoi ngi taong na manga neng lo manga mungane, peleng ka rungama. Oro mongo kere mongo song nongo tungoma keniong tong oeia. Manga pa olial meng sole koio manga nang ngane, oeia oro pati punong teng pelengea kopati kamangrua tea, tineng gerel teneng ngere pomongea, ka ningama ngeniong rong manga olial tangea, karungama ngeniong rong omange gel mangeiongea oloneng pelengea neng banoi ruombolneng ngeniong rong manga olial tetaneng manga neng lo manga ngenge. Koka nengeama oia, ko ping puong songea nongo tenang mongo ko nongo ngo tale olial tentomi sole kamo gibong bikele nang kolo nang kinong tunga mo leong keniong tong manga mepo koio nang. Oia oro pati punong tang pelengea ko pati kaea tea, pati kaeae te songea, pati neng gel bali goma goma goma kate ninga ma ngeniong rong karu banoi geniong ping ngo bung ka ngotea le olial tento solea. ka banoi gena umbel le ong ka ngo ta le olial tento sole lamong mange pamo loko manga manga pamelo neng naneng opo pati kari. Oro munge rong teneng mongo peleng nga munga ka ningama geniong rong manga pan pa olial tente sole, munge gerel geniong ping teneng ngene mongea. Munge gel teneng gene pomongea ka tea ningeama ea, oro pati punong tang peleng, oro mongo mongo koio mungo ningeama mongolo. Mungo ningama ngeniong rong manga. Manga manga olial ta sole ko karu ngota lemo tiong me ngota lemo tikaningaie ngotalemo ti timote temote, temote pa neng. Oro pati pa ong tang, ko patineng ka geniong ping geniong rong munga gel ganema pelengea manga gel namaea. Gel monga nganema peleng manga mangeiong ea, kotineng ngeniong ping ngo mangeiong na bolelapomong munge gel gang polong obea pikel kaningaie ba nengea, gel gang polong abea e-e latuea nenge, munge gel gampolong pikellatuea neng mo kaningele baneng geniong rong manga, man manga gam polongabe le ngenge ngi oloneng tangea. Komunge ngeniong rong mangea neng lo oia ko ka ningama ngeniong rong manga mongolo olial tento sole gibong bikelel, neng mang ruamong mangeiongme tomanga mengeiong lo. Oro pati kere paong tang pelenga, ka gel tea tunga maea oia kengo kere pati paong tang peleng patineng gerel geniong ping bali goma goma gomaea, gel banoi teneng ima ima imaea, katea ngo mang nieama ping karu teneng meng ibiea. Komongo kere mongo koio nongo keniong keniong tong oia manga pamo lo koio manga nenga ne ngota lemo. Nongo keniong ping pane tenang kene kolong kenekolong, peleng tungama keniong tong oeia manga, olial tasole konanga ngota lemo konongo kere keniong ping ngota lemo konongo keniong kinong keniong, ea ong nongo mongo mongo pati paong tang peleng neng ka banoi geniongea, ngengo ngo neng geniong rong kaneng ngo rong lete gunonoi po piel olial sole kaong. Oro pati paong tang peleng neng gerel teneng ima-ea pinaimaea mango, neng kere ningtong song koio neng banoi ngo rong gunte gunoni el olial tento sole kaong. Ko banoi geniongea ngengone, banoi geniong nga ka ningeama peleng munge, ginong banoi geniong ea neng rong onge, ngonge kakelango tengo meng keniong. Nongo tenang peleng nongo kagerel tenang ngo tuoi nong, oro mange kiri pone ko olial te gibing ulo kari ko te gibong bena robe birongo na munge, ngo tale mo ngi teneng meng gonong meng ngo bihainim lemo meng munge, teneng peleng gong tai mo meng karu mo kere geiong ping gekolong, gekolong ge nga neng nge kolong gekolong pokale pokale peleng neng oia ko mange neng mongo munge, geniong ping ngo bihainim geniong ping gong pimo ko neng gong tai te gunonoi, piel mo ko neng gong tai mong namo kere ge kolong peleng neng ngong tai mo meng oi kon mange ngeng ngone. Nging mongo kere mongo ngengong nge bane teneng ite iko iko, iko bane ite ite pitong ningae nenga olial tento sole ko munge, geniong nga neng rong oinang kenene peleng nongo keniong ping kagel ngo tubo uong. Oro nongo tenang kenene peleng nongo ngo bihainim le olial tento sole, oia ko nongo ngota lemo letemote namo ma nang. Kakelango gel tengo kengepomone, keng ong tong manga karu kolong nongo ngota le olial tento sole, lamong pamo lo ko munge ngen gong nge banoi teneng ite pitong pitong, pitong peleng mung geniong ping ginong banoi geniong nga neng munge, ginong banoi geniong nge neng rong ka neng geniong ping ning geniong, ping geniong nga neng rong o-inge kagerel tengo meng kengiong meng. Mange robu kere pone gol ulokari ko gibong bena robe nang, komute karobe lamong na ngo ka kengiong ping tunga mo. Oro mute munge banoi ngorong lete gunoni piel olial kaong karu neng kuang song ningama. Oia lamon munge geniong rong mungati, mungati rong tea neng rong banoi gulung kame oia ima ibuere mo, mute ti geiong nga neng ronge tingo komeng tung tong kaong le manabe, pong ko ngengo mane ko munge geniong rong munga ti banoi teneng elpea kamoea ko munge, ge banoi geniong nga neng mute munge bano geniong nga neng. Munge neng kong kere ningeampe bisogalte gunonoi pielmo ipako pepaie, ko mung ngeniong rong oia muto gene genea nang. Munge banoi ngo bihainim lemo kong, mute kere gebing peleng mung ngeniong. Oro mute ka gerel geiong ping temo, munge kagere geniong teneng. Renro tang nina geniong ping bisopel pepa, muropai tiare no ere mo biso pel pepa muropoi ti are mo biso gal tegunonoi pe piel olail sole. Komunge geniong nga neng rong eue ngo nge kengere, mung pane teneng pitong, pitong ite peleng munge banoi ngo rong lete gunoni mpe piel olial tento sole kaneng. Oro munge ka gerel teneng <noise> ko munge banoi gonkome gonkome, munge banoi teneng pitong me oneng me, munge banoi gerekolong gerekolong me peleng, munge banoi gongme. Munge geniong rong karu banoi ngo rong le gunoni, munge banoi ngo rong ngeniong rong ka gerel tenang meng nongo kagerel tenang ngo tuou-ong. Nongo tong tenang ngo tuou-ong peleng olial te kere ulo kari ka gibong bena robe nang, ke mute <noise> ko nongo tenang elma teng itai lo, ping mute gibong geiong nga nang rong pati ngo tang tungaio ko ngengo peleng neng ka neng nga io ko kangiengrong pangoi kengiong nga neng tong karu kengiong nga neng po te gunoni piel io naitema ongo. Kongo kere tungama, pakol pepa ele tembu ol mbe ko karu neng geniong ping rungama, kemang kuang song tungama oia ko nongo tenang kene kolong peleng nongo.